Zaho zane laha ampijobony ty tea ty teao, ty ho hilay va re sa ty handeha tomboky. Ty teako zane aleoko raha mandeha tomboky moramora maharitsy telo andro efantr'andro zahy ty fahafahkely ay, zahay mirohaky, ty zahay miaraky amy omby, misy longoay voa-azoendraha, mandeha agne, mandeha mitety ty longoay manin'azy, le liantomboky zane ty faha zaraay hatramizay, hatramy henane zay